toma dunia ne ge bahasa dofu ngom toma indonesia rena bato bahasa sema madofu sema bahasa tidore, sema bahasa ternate, sema baha patani, sema bahasa weda, sema bahasa bugis, sema bhasa gorontalo, sema bahasa buton, coma sema bahasa jawa polu ua se ngone yam bahasa toma indonesia ma dulu ge ngom sango sema bahasa jerman, sema bahasa inggris, sema bahasa jepang, sema bahasa blanda, sema bahasa rusia, sema bahasa cina, sema bahasa korea sema bahasa spanyol, sema bahasa arab, coma sema bahasa india.